Ha, quenih, quenih nicchichiua nopiyu, miaca cosas, cuali nicchihciuas ica ino yaha chile huajillo, cah hojas ino de xiqui yeh xixiu uauacatl, uhm, nictlalilia xixiu uauacatl, porque primero nicaloua chile huajillo, satiepan nictiequilia nonahnacasyoh icuac yamolontica nopiyu, uhm, ua ompa nicteuqilia ino chile, nicsemanilia ixiuyo uauacatl, ua ino yacah yeh yeh obicsica ino piyutoh, ua ino chiole huajillo, ua ¡bielic que ticuas! amo nic tlalilia ni a, ni jojolin, ni tlalcacahuatl, dion tlen, san tlalilia guaxax, ua ino tipitzin cominos yacah, ua noiqui bielic queu oquiquicuah.